Ateishwa kwaanza ishakola nguwa fuma wenda sokonile ukasha kwashkola mengele nesha asaisiishwa harufu yafo basi kaanze ikwamiria. Bete mberia mara kabsia kute umbeye mami rahatavo.